إجازة العيد طبعًا هي الإجازة المفضلة بالنسبة ليا، لإن هي فرصة للاستخر- للاسترخاء بعد فترة طويلة من العمل, وكمان الاحتفال، الإجازات مناسبة للاحتفال جدًا سواء الدينية أو الوطنية أو الشخصية، طبعًا التواصل الاجتماعي، الإجازات فرصة عشان أشوف أهلي وأر-ورفجتي وأجضي معاهم وجت ممتع, كمان فرصة إن أنا أسافر واكتشف.